Si sai fe le tërse, mia fìa al a i cavei lunch e alura cant a völ gl'i fazu le tërse për andé a scola u për andé giüé